وطبعا مطبخ اوربي وفيهو اللي بيميزه من بقيه المطابخ ويمكن فيهو مطاعم مشهورة على مستوى العالم واكتر حاجة بتشتهر باب بلجيكا هي الشوكولاتة والمايونيز والبطاطس المقلية والبيرة